Á ací wú, dëfáacal ací, á dëfëlal cí, dëjankal cí, á dëjínal cí <hesitation> <noise> á dëpintëţáan cí, dëpintëţáan cúun dajoonk dí kací dëfáacal dí kací dëjínal.